﻿Indonesia, kua tetaguasu Indonesia jeva, jae esagua teta <hesitation> indiapegua, omocorresponde jokua continente, erei oime ko aipo jaereta jembiu ikaviyeyeva <hesitation> mbaeti yaikua jare mbaetivi se aesa, jare mbaetivi jau, jare mbaetivi jeirtea se jaeko kua tembiu jokopegua jaema jokua jekopegua se mbaetita jae kireiko jaereta jembiuva, erei opaete tetaguasu reta oimeko jembiu, jare jaeramo oiko reta jokoropi.